أما إذا كان عندي زر نتمنى انه زن- يكون يرجعني اللور، على الأقل الأخطاء اللي نفوق بها من بعد نرجع بها اللور ونصححها، نصححها ون- ونحسن من الوضعية تاع هذ ناس وهذا أخط- خطاء نحسنوها ون- ونريقل الأمور تتريق الدنيا كلشي باذن الله، أو و نعرف <hesitation> حوايج كنت نديرهم احسن.